शिपोली आरी रोहने लकड़ी का उपर घीशने लकड़ा। उपर घीशने घीशने घीशने ती कटाई जाए धीरे धीरे। धीरे, धीरे, धीरे, की घीशने, ती वारू बराबर लेवल। में कटाई ने जे काई जल्दी जल्दी मां। <hesitation> ओसी ओसी काई आरी कर दे ती लकड बिगडी जाए। ने काई वारू चीज़ नी बोड़े ती काई कोर ने आरी थी। काटने ती वारू लेवल में रहने धीरे रहने काटने। ती ज़वारू कोटाई नि ते वारू नी कोटाई।